Egu, henanadai iha taura toina beh, egu, ura dinana baina moale laia. Lause- lau ina nanoho namaimu, lau, egu, uramse dinana na, easter. Easter ese, eda, bese eha bouamu, na lau, easter nagwauraiam badina, iana, dina helagana. Una dina toiosi na dina helagadia. Ia una, dina iha imanai, eha satauroa neganai, eda dika danu iboudiai egwaudia tao. Ia- dina iha, taura toina, eatoa ena, gara gabunai neganai, iana elaga hani. Ita taunimanima danu, ia eha satauroa neganai ita eda dika danu iboudiai egwaudia tao. Bena, ia eha lagani neganai, iha taura toinai eha lagani neganai, ita taunimanima danu, Da, baita eroamu neganai itana, eda, daidia ediai laloda ehekwarai, taheai henidia lagani lagani lalo hisihisidia tanoho laidiam badu lalo hekwarai, heuni iboudiai danu, da baita atodia tamona ia ese, satauroai, emase laidia, eda dika daidiai, ta danu unuba. Ia ela dina, hitu na enoga etoreisi ena mase amo neganai, iena, taunimanima matamatana mo etoreisi. Asiena dika, ena dika iboudiai dina ia imanai, ehuridia oho. Ita taunimanima eda dika danu iboudai, unu bamona. Dainai, lau, ina easter na gwauraiam badina lau sinagu ese na, easter, momo ai fem- ai emai bese maragina, unu bamona eha boumaimu. Emaimu bona easter neganai, ai mai dibamai daka evaramu. Ai varavaramai daidia ai ebadu henimaimu alao henidiamu. Una, emai, edia badu toh ainai alaom idia dekedia. Auramu maino baia abi emai bese lalonai dainai. Auramu baia noho, namonamo. Ainauram baia- baia marere, asi auramu gabu tamona. Uni lalo hekwarai lalo, hisisi ese ai baie dogomai tao dainai. Emaimu dina ia, hituna neganai, lohiabada ena tore isi neganai ai danu, iboumai, taunimanima matamatamai. Ebadu henimaim taudia alaomu aha, hereva enidiamu doini ebadu henimaim, ainada, gau badana na aina idana ala henidia. Ainai, una easter na ai emai, inana dia lau sibogu na aemai bese lalonai. Lau tamagu, kakagu ruaosi, ina anoho amaimu, aina auram una easter, maurina na, natumai bona, natumai ese ma natudia ma bae hadibadia. Ba nana ai sinamai seh ai eha dibamai una. Dina haidia ini, lohiabada ena vara dinana eievana, eda, tanobada ena vara dinana, heuni danu dina namodia haidia. Kai emai bese lalonai bona lau sibogu eguai na launa easter na, lau eguai na dina bada hereana. Ina lagani, lalonai ni, hora moale, dinadia iboudiai lalodiai. Lau eguai na easter na, lau eguai nama, naitaia idaumu. Vaia lohiabada ena vara dinana danu femli eha tamonaiamu daka. Toh lause naeroamu neganai easter beh, eda, Dika egwaudia taomu, ma, elaomu hari nagwaum dina ia hitunai, lohiabada etoreisi loumu neganai ita taunnimanima danu taumama matamatadia, ia ida tatoreisi loumu. Edam, mauri gunadia dakadaka ta kara gaudia iboudiai daidediai laloda hisihisi daka heunidia dan da iboudiai ta lalodia boiom. Tada eda dibai, talaomu da mauri namona ma tamauri laiamu. Toh tanoho tamaim neganai, dia da baita gwa una easter dainai da una easter horanai mo ta karaiamu. Toh tanohom danu, bana itanada ta- ta toreisi lou lodiabada ida, mauri namona tamauri laiam dainai, da baita- baita mauri laia danu. Dia da baita gwauraia da maurina na basita mauri laia. Badina, maurina basita mauri laiam ah herevana beh baita karamu, taunimanima begwaum inabe, <hesitation> koikoi loaloamu. Haidia edia lalohadai idauidaudia. Ah haidia begwauraiam haidia beh basie gwauraiamu. Dainai hereva orena beh unu bamona baita, eda hereva na, ta gwauraidiamu toh baita mauri laidia dia, baita, hereva da baita gwauraimu.